लर्कनके शारीरिक आउ मानसिक विकासके तहिन शारीरिक गतिबिधि कर्ना अथवा शारीरिक क्रियाकलाप कर्ना बहुत जरुरी हे। तभिमारे बच्चा ओईन् अब कैसे कर्के शारीरिक क्रियाकलाप कर्बाइक् तहन प्रोत्साहन दह्ना तौ। अब ओईन प्रोत्साहन देहेक तहिन पहिलेते सुरुमेहे ओईन् ओह्का फाइदा बताईक् परल की हाम्रे शारीरिक क्रियाकलाप कर्ले से हम्मर शरीरके तहिन आउ मानसिक रुपमे फेन कौन किसिमके फाइदा रह्ता उ बताईक् परल। उस्तिही कर्के ओइन संगे संगे हमरे फेन लागेक् परल। तब जाके ओइने शारीरिक क्रियाकलापमे अग्रसर हुइहें।